Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Sao manana torohevitra mahasoa ho ahy ianao fa izaho koa efa elaela ihany no nikendry fisondrotana kanefa mbola tsy tanteraka ihany hatramin'izao.